De bildôzera koa zany lafa mampiasa bildôzera iha matetiky am'tany feno hazo, tany tsy de mitovy de trongisinao amin'igny bildôzera igny zany zay raha <hesitation> tady ho agnambognambo de afaky totofany koa zay ambanimbany de mampitovitovy tany zany igny.